Ny fifandraisan'ny samby voro koa moa zany amin'ny alalan'ny feo misy hoe magneno ny voro raiky mitaray hoe vonjeo aho sahalan'ny manahaka ny zana-boro zany mitorotoroa lafa misy ataontsika hoe tsimalaho izay antsoina hoe papango <hesitation> avy zany ny papango hangalaky gn'agnakiny de mitorotoroy de avy baka agny ny reniny miaro anazy, zay ko zany fifandraisan'ny voro samby voro.